Tena tsy mitovy. Misy alika tena vao hita vao jerena fotsiny izy dia efa tonga dia hoe ty masiaka be. Dia misy alika sasany indray vao jerena dia tena tonga dia mahafinaritra, kalma tsara, tsy <hesitation> tsy be pelipelika tsy romotra.